Ammm tumaturma ɗum a sodi je gongomi wawan wadugo ɓalde tati ko nai ɓako wonna amma todon naange sosai wawan wonnugo amma to a tappadum hadou hiite wawan vonnai.